Bizning madaniyatimizdan menga asosan palov, somsa va <hesitation> manti kabi milliy taomlar juda yoqadi sababi ularning o'ziga xos ta'mi bor va energiyasiyam <hesitation> o'ziga yarasha kuch-kuchga boy.